يعني اول اشي بحاول دلة على انه يركز على الحاجات اللي هو بيحبها انه يشوف المجال اللي هو بيميل اله اكتر اللي هو ممكن يكون مبدع فيه اكتر انه بعدين بدله على انه ياخد دورات تدريبية منيحة ومعتمدة في المجال اللي هو رايح يشتغل فيه ورايح يبدع فيه واذا كنت بعرف انه في اعلان او اشي متل هيكي بدله عليه